واشنگ مِشیٖن چھِ واشر کہِ ناوٕ سۭتۍ تہِ زاننہٕ یِوان سۄ مِشیٖن یۄس گنٛدٕ پَلو چھِ واتناوان۔ اَتھ منٛز چھِ اکھ بیرل یَتھ منٛز پلو چھِ تھاونہٕ یِوان۔